چیتا چھِ کم فٲصلَن پٮ۪ٹھ تیز رفتارٕ سۭتۍ دورنٕچ صلٲحیت خٲطرٕ زاننہٕ یِوان، فٲیدٕ چیتن ہٕنٛز رفتار چھِ تِمَن شِکارُک پیچھا کرنہٕ وِزِ فٲیدٕ دِوان۔